Inchi singapore inchi dikeyoa amine inchi tune inchi many diju kubetuu many gola kuli ilboruati mida kulii manyit jirtii durane inchi tun inchi duran lila biashara it midasenu inchi duran won biri qabdi ta ak raslimali ishia faa ak masaa faa.